Ing'uku jiwu jikaole iji ijikaole isyana wijira wijipalula palula. Jiwese jiji jijifundise isyana jisi waku wakurya, ata isenga jikaole, jisi jifundise vakukurya aanyasi umwana, isude jifundise umwana ukurya.